Ave... pos ain unus quantus d'ellus, mu cenzillus tós i mu aparentis, enque angunus precisan dun poquinu más de tiempu. Quiciás que unu delos más emportantis es el praneal bien los mandaus, hiziendu listas delo que en verdá nessecitas... Tamién ayúa a reduzil lo que hondeamus ala fusca si arrepassamus lo que ai ena lazena o ena nevera antis de mercal más. Es mu aparenti tamién d'aprovechal las sobras pa avial otrus pratus, lo mesmu qu'encongelal lo que no comamus desseguía. Otra idea güena, que a mí me hunciona, es acolocal los alimentus pola su fecha de caducación, amus... los más antiguus palantri pa consumí-lus primeru. I pa arrematal, yo adatava las racionis pa no cozinar de más.